اي اكيد تعلم لغات كثيغة هو شي مهم خاصتا لغات السائدة واللغات الام للمجتمع يعني للغات السائدة بالمجتمع الي الانسان عيش بينو حتى يطيق يتواصل بشكل فعال مع المجتمع مالو ويندمج بينو بالنسبة لي اغيد اتعلم لغتي الاصلية